Aku paling seneng tembang Lingsir Wengi lan lagu-lagune Tulus. Tembang tradisional maringi tentrem, lagu pop maringi semangat. Biasane aku krungu pas santai utawa mlaku-mlaku bareng kanca.

Nate nggawe film cendhak tema lingkungan. Aku nulis skenario, ngatur syuting karo kanca-kanca, editing nganggo laptop prasaja, banjur nampilake ing acara kampung.

Iyo, keluargaku kerep nyritakake crita sejarah. Embah-embah lan simbah biasane crita perjuangan wektu jaman penjajahan, pindah menyang desa, lan adat turun-temurun.

Aku mikir AI iku alat sing pinter lan migunani: nulungi gaweyan, sinau, lan nggawe ide anyar. Yen digawe wicaksana, AI isa dadi kanca sing nulungi urip saben dina.

Aku biasane sikatan lan raup, banjur nyetel musik alus utawa maca buku sethithik. Kadhang-kadhang tak pateni HP supaya ora keganggu lan iso langsung turu.

Aku biasane tuku klambi nang pasar tradisional utawa toko lokal sing murah. Nek kepengin praktis lan akeh pilihan, aku pesen online. Sing penting cocok lan regane pantes.

Aku paling seneng sneakers sing empuk lan entheng, cocog kanggo mlaku-mlaku saben dina. Gampang dipadu padan lan awet. Kadhang-kadhang uga seneng nganggo sandal selop kanggo santai, lan yen ana acara resmi tak pilih sepatu kulit sing rapi.

Saben esuk aku tangi watara jam 4, ngombe banyu, wudhu lan sholat menyang mesjid. sarapan prasaja lan ngopi. Banjur mriksa HP, ngresiki omah sethithik, lan siyap-siyap budhal kerja. Yen dina prei, aku luwih seneng mlaku-mlaku utawa maca buku.

Panggonan paling adoh sing wis tak tekani ya Tokyo, Jepang. Watara 7 jam numpak pesawat. Aku mlaku-mlaku ing Shibuya, ndeleng kuil, nyoba mangan ramen lan onigiri.